<hesitation> manang ka wogh ba nburum mun ɓa nburum woh yamba woh lim lime yamba woh makika ye yamba ami dibo nzumza boh ah wogh gimu ya balli ka fa ni kigho ah wuro boh a foni kigha a wuro na kene yoh a mi nzumza minikene yoh ami nzumza mini ya manag na ba fami kigho a wuro ami nzunza mini ba nyambam kene yoh mu ya ken ni kene ami nzumza mini ya bibna da yei kene yoh ami nzumza mini ki bib ba boh lela tiro neh ma ghi mini da pag ba ngyo neh ma ghi mini da pag ba <hesitation> gomnati ne ma ghi mini da paghi ba nyimbam tuni teh man yah paghi ba ningho kam na gaba ya momma mungho jah ma ya momna nungho yoh na ba nawuni mah ah pag ba yimbam yonì ku muro ya mom nungho ba tigh ɓa nburum ma ya mom nungho ba ɓa nburum buna ma balabam kun woh <hesitation> takaɗa buna-buna ma ɓala bam ghi tebe minam ni ɓah ɓalghi nyaka ɓal dakaɗa khem-khem-khem-khem mu nyonglini kini yi manang ka wog <hesitation> ɓal ghi. Nbulam ghi a muri ba nburum khem-khem ɓa na ɓam nina ɓa nɓala takaja yonghe minam yaghe kunam tebe puri minam ah mi ghi mu ya ji ba boh na ma nitebe lau nburum na kuni tiram woh ngyam weh nyimbam woh bayeh tiram woh ɓah lah sum fifib bou na ma ni tebe gah ya nabam ghi ɓakeng ba ɓoh ah gaba kene yam mela ah mi nzumza mela mu nya woh boh matarum woh nyinring a muri mini nari boh ya ken kene mele boh kolmam ma pubeh ah nzali komam beh pubeh ah nzəi boh nama nwok teb ba na gaba yang ba na bhari weh kini yi nying tebe jamba na. Ma boh ba na wog na tire woh ngye kuro ye ya pasina ah nzumza yara pasina kuma momna nunghre debo nzumza yiri kpa ba i dobe ɓah nburum ɓa nburum mu yamba ja momna nungo woyi i dobe ɓanburum muna lela lili yera kena ban khem-khem yamba yera ngha na bi shembe yamba ya ngha na bi ghi bug yamba ya ko bhi nyingla npori ma yamba ya pura ni yi bhi yi keh kene mu yayi ba yamba ni ku muri yi ninghi ba ɓa na ɗom ya kumna yi ami ɓalkun woh ɓah nburum ah nghar muru moh ɓahnburum ah nong woh ɓah nburum ah li gilli woh bah nburum ah kene woh ɓah nburum ah mum nyella khem-khem manang mella kara nnam tebeh eyuba woh kene ye woh mami boh. David woh abaraham woh isaac woh jacob ɓa nburum ɓa na ɗom ah pagha kene ba shangme ɓa nama ah pag kene ɓa shengme ba yimbam lili yahma boh naa ba boh ah yer ki lilo <hesitation> kum ba shengme tolloh ka wog teb-wog teb manang ɓah wogha teb manang na ya kene kene manang ɓoh ah kwe kene manang ami nzumza mini nari muno woh kagwo ɗungu ya wogna lilo ɓou bah na ni tebe <hesitation> wog balkun mu ɓana wog ni yamba ba ma balni ghi khem khem ba mele um bou mah yara wawu ba shagliya kam ba wog teb gan kro manag kini yamba mah boh ah gan kro ah wuram ka pagho ghimu jerih ka keh kene mu yerih minam ni ku muram in sub nabo ba shangme ghi ah mi dobo yoh ah nzumza ba shangme ghi ba mu subna bo ah mi dobo you ah nzumza yin ngha na bou <hesitation> dulo basu dulo mu passina yin ngha na boh ghi nzumza ghi bug in ngua na be yi ni mollong bomni reh ni gullo ya ɓomni reh bana dom yamba ya ngha na ɓoh lilih bah shengme yiri ngha na boh banu ba shangme yiri ngha boh bamma ba shangme jiri ngha na boh na man ma ya bom ni ah mu nzumza mini ki yamba ya wawu ba nghi boh ba man ni tebe aya ka wog yamba gham kro ka woh yamba ɓah gbangha kro ka mog yamba ka wog ɓa nburum ah mimi nde webho. Nda wobho lah ɓasali lah ba gbam kuda lah ba kham musu woh tighi ban khem-khem banari nyimbam boh ah wogho ɓanburum ya ɓal ku ba shangme ka tol ba shangme ba wogho ba bibne ya ɓala ka kutiyi ah bako kutiyi ah bako da yer ba ghi mu na ni ba ɓibne da yer ba kutiyi ah bako subi ya a ba konko kini yi ɓan kusum paghi kosok-kosok muya kosini ghi <hesitation> boh koseh nkari kwassu ghtogoh nah gaba kpe yakam kpa min nariteh mah bani ni ba ɓine tighi mu luti ni mini n ni ba shangme kini yi ɓa ngurum yete nu ghi mu kwasini kam ba ghi mu kwasini ni yi ɓa nburum ya nunii ya nuh ba shangme dengdeng nah na ba n wuni mah <hesitation> ah wog ba ɓa na wuni mah muro ya kogna ɓa na wuni mah kro yete wog teb ba ɓa na wuni mah ah shagli ghi mu ya ken ni kene ba nyimbam yera ya gabna kene yoh ya mah nzumza ba na bon’a wogho manang ya gabna kyeno ya dobna manang sannang a kene mini mella mu kene min nari nah gaba koman tellen manang ya blagh na lah ya kur na ghi kogho ya kuma dome ghu yani lill ya kenna nzunza dob ba shangme lilu woh muno yara logho yara kumna ba shangme lili dom bamu ah yingli ni nah gaba <hesitation> moma nungho bani ni muni yen ɓana ni muni gunaska khighe gwaska woh mami meri manang na ɓoh ɓoh kigam woh mamam ki maba woh munam ya kumna ba shengme kigha ba na gaba kenagha ya dobna ba bibne kene dome teb-teb mu nani boh peni yi boh teb n manang ke paghi na boh teb ri maba kutiyi ah bako muko ninghi ah bako muko da yuniyi tufu woh yoh ba ɓahnburum na kuni braham i woghe yamba – jamba na bhi abraham ma abraham wa ning mih gyamun ning kabla yo ka pure ka kya ba mu minam nyer ba fum you abrahama mini kamba mu abraham logni mini nari abraham khen ta wuru woh muni nyimbi lot ah kya yamba subeh ba shangme meng a wum abraham kini ji ah gabni abraham yawo ghi bug muna ni nghibi bah iya woh ghi bug muno i rari ni vara ba iya woh ghi bug muna l li ngagum ba iya woh ghi bug muna bal ya nunghe kere ghi mu ken kamba mu yamba yer ba tikhi yi ki gab ball ki shagli bali ki ni i mini ba ngha bi ɓamun i ngha bi ɓamun kamba mu abraham tella ta wuru woh yamba i wogni ghinho yamba ki pagni ghi mu yamba i wogni ghinho yamba ki pagni ghi mu yamba nani abraham tue ban i pageh beh mal mogon sa tungnung iya me yele iya mi tong yamba. Iya mi yele iya mi tong yamba misa mogho ki yamba na bi ma lela mini nari boh mu ya yuni mini nari muno yara ɓila ɓamun ki yamba ngha bi abraham isaac yamba jere ki yan ɓali abraham i ning yi kamba ta nama <hesitation> abraham tol muminai ka ka kyeb yi ka ngha bam yi abraham mini kamba abraham keh i paghe dom gimu i pagni ni nzumi mu mu i toli bau iyer ba nghar bongyi mun nari muni ki yamba nabi ma ah-ah abraham wa ning kan melo nshaglam balo abraham nshaglaglam balo boh namah ah pag kuni mini bah bah ya nuwe bah mu abraham pag mini nan ki yamba nghar ban ah muri ma abraham pilli muso ah nzumo ka gaba nturum boh nzur yako wa tollo ka yauna nghar nbongu ah muri tali min nan tali munyer ka nghar nbongyi kini abraham kene ki foi nzur min nan i yuni ki nghar nbonghi nzur mini ah muri tali mu yer ba nghar nbongh muna muni min nari ah nzumi ki yamba nama abraham mela nshaglam bodo domé ghi mu ah bomns nzunza minam jamba ngha na bonyi yin kogna tighi bah mini yoh ngham boh ba shanme tili nguran niyoh a kuni ba bibne ghi ngha nawoɗom ba muja ba mun in-inyere ka kene abraham kene da ɓang wubo ba nyatawuaru woh yoh-da ɓang wubo nyata wuru woh you da ning kam ba abraham paghe na kuni mini nari. Kini yi ɓana dom ni tebe ghan kri ki wog ba shagme bəkun mu yani kam ba wogho ba shangme balkun mu yani kan nyimban zongho ah nzuuza mini yara gal ba zongho ah nzumza ya gual ba gal zong maba bah wogho ba shangme teb na zongho ya ken kene ah njere ma yayi kini yi yamba ne bi abraham man misa mogho ɓan ya mi kena yoh yara wogna minam nan na na mah ya wogna gwing ah nzum na na na abraham mini ni njere ri wa kene wa ken njere min nari abraham pakke na mini ki lela i kume isaac ki isaac yu kum biko ɓamune jacob – jacob ma i dobe deng ni ɓanburum jacob yu ɓile bamun um sa bari ah mi ɓamun kum shabari mu jacob ɓil ni ri judah woh joseph ɓana doba ɓanburum ba tenne judah mellah ni tallah lah ni isreal dom domi jimban ba’a pagho ba’a wogho ba shangme b’alku ya dobna ba shangme ɓa nburam ah mi ɓanburam yohni nying ɓanburum amil ɓanburum yohn nying ɓanburum ami ɓa nburu yinf banburum yakam ah tigho ɓana jinglen ɓangurum bira bal ɓoa ɓah mil wog yamba ba nyinglo ɓanburum ɓira ba ɓa wog ba firi ba nyingle ɓanburum bira ba ɓa wog ba nyimbi ba ngingle ɓanburum bira ba ba wogho gobnati ba nyingle ɓa ngurum bira ba ɓa wog ɓa taklkah ba nyingte ɓanburum ɓira ɓa ʒa wogho ɓana dom-dom-dom.

Ya momna nughe dobo ah mi nzumza min nari na kyena pur selek ami nzumza ba isrealite a pura ah mi mi red sea min na ri ah pura selek ɓa nburum ba ja kena teghi ya yamba na biya ma ɓanburum ba yin gabni ya mini lela aya tagha wun libi yirin gabya ba ni mata kuli ah gabya ɓa mur fa fine lope yah tighe ya ah doba aya nua kun pur mu a yebna ah muri woh tolo luah’a woh dome ghi mela ri pur bari ya bula ƙun yaru kuni ya ah na ma boh ni tabe yamba ba ɓanburum ba na boh su gbala sum ya nyimbam ɓa aya wo yamba ɓa bibna boh ah biya fogho yara wama ba ƙun yoa ba gillo woh limbi woh dome ba ɓibne ghi mu ya—ya yuni ka bini fagho a bira wonghi ya pagni woh yoh ba febe man tebi yamba mah ulane ba woghe tere firo ɓah wogho tebe ngyo ba wogho tebe ɓah yoh ɓoh wogho tebe muri nzala wun nyimbam ya gabna dobo yo ah mi nzuuza woh pagha yoh ami azunza dobna khem na ɓah na wuni ah wagh ba <hesitation> ya kyen manang ba lela mini yamba ngye bam ɓamma nmimam nunghe mamam-mamam muri nmomam nughe bh na ma ni teh mun ba tala-tala kirasum woh bamun bari boh yaji ba mele ri yamba yaghe kuna sum su kuma sum bamun ɓamma ulo ɓabira siya mum nunghala ba siya nughe bah kaghi su tua sum state ye ba kaghi.

Dunwase goghe ɓanma yanba yagho kuni danwase woh poroh yenmu ji pagni aya ga kuni sum ni lag sum a laga sum ah nler mu shangme sum mela su doba sum ɓa nburum ah nzumi jah limi magha mela ri ya mom nungha ni tebe man tebe kgha mu’a pagne bi sum woh wogho musu wogni yah minam ni ku muram minan gwaska boh na ma ni tebe tiram woh ngyam eh bagra minam a laghe munam bah yin nam ba dob nakuni mani ba boh nunwu ba doh nakuni mini ɓa minam mela ri boh yin kum ɓoh nakmi mini bah mele ɓoh kolma boh pubeh ni tebe teb mu a ɓalni ba shangme bam kini yi kingan kram kan wogni ya ɓoghə ma pagni bam ah ɓalasum na ma ngubu pekki muni ni tebe ghi gbak ba boh lela tiro laghe yoh boh ngyo lagh yoh nyimbam i mini yoh kamba i yera yoh fobe mari tebe ka dob ba shangme ɓa nburum ah nzume yah ka dob ba shangme tong’o kagho kaghi sum. Paghe bi nkpakibi – nkpakibi yang kam ba <hesitation> i paghe bi kagh danuawse – danwase dibe ɓanburum muri ya bail mu bilí ya nkpakibi won mariya bil yah lela mini nari ah doba ɓa nburum dan wase ni ku muri i bile ban mella takale danwase seh buk ɓa kaghi dan wase ɓa kaghi – laghi dan wasep mela doba ba nburum mina ba shangme dom banu ni ghi ɓira ba ni tebe wog teb ɓah ya wogna teb bah shangme ye tiro woh yen ngyo woh ye kagho woh tighi ba nburum mun’a nzumza teb muna yara tig yo ah ba bibne ghi ba teb mu ya tig yo ah ba pag ba shangme ghi nyimbam yara momna nungho na bou ɓa nan wuni mah a gan kro ka wogir teb bu ka ken teb teb woh ji ba nyimban ya gabna kena yo ya maba wa yak kuni ku muro wa bol kuni ku muro wa gar kuno ka ɓal ba shangme teb musi ɗi logho ki gab ba bibne ghi ka na wuni ma mera ka vari ba mere kin tolo mera kin pag na mini da yib ghi ba ɓala si na ma da yib ghi ba da dum gya ba da li ngagum ba da nah ntan ba wa ɓal matakuki matakulli lulla-matakulli lullah nyimbam ɓa ɓalo yi nyimbam libi yah momna nunghe ɗome dulo yoh ya momna nunghe na boh ba ɓal matakulli ba mella ami ɓa nburum yo ah dobo ɓa nna ntan ɓa nna ntan jra dob ba shangme ghi ba Matakulli yete mal mala ba ntan yara mallan – matakulli, malmala ba ntan ya mallah da yer nnantan ba dayer ba bibne ghi ba tel woh wog teb ɓa nini teb bah nungni miyi mun keni kone woh yi niyi lela nlina duwa nshaglam paghe woh yamba woh wogh tighe yamba yirin magna mura boh ah nzumza mini nari ni tebe man teb gan krik ka wogh manag ngel ya na ma bah ghangho kro ka wogh yamba nyimbam libi ya dobna ba shangme ɓa nburum na boh bah gan kro ka wog tebe yamba ba ah dobo ba bibne ah dobo ɓah ye shedan ah dobo gillo ah dobo limbi ah dobo npotol da yere ka dob limbi ba da yer ka dob gillo ba da yere ka dob npotol ba pag ba shangme ghi na ya gabna kure yara mal na manang ah nzumza mini ni <hesitation> kabla yoh ya mannang ah nzumza mini nari kabla yoh ya kpa ba yakuni ku muro nbongsam.